चिमुता एगुणा लोहसे बनल एक खलक एक खलक एङरा सबह धिअक चिजु बिजु हथवसे टोवे छुवे हैने सकले गुनेसे चिमुटा तेने काम चलोसहु । इ चिमुटावक चापर चापर दुनु कर्हा उतुराहे बराबोरिकी नमहर लोहसे बनल हसइ । चिमुटा का काठिमा निझकी माहा चिमुटावक काम एसइ । चिमुटा बेगुरु हमरा एङरावा हैने बहरा निकणावे सकसाहु । चिमुटावा तेने हमरा फट फट भितरक एगिया बहरा निकणावे सकसाहु । खा धिकल हसइ उहे गुनेसे हठवसे छुए हैने सकसाहु । हैने सकले गुनेसे हमरा चिमुटा तेरे मजासे बहरा निसकाके फेरी कठिया ढोराके हमरा यापन साझ बिहानक भात तिउना निझके खेसहु ।